Kama ma mtamen ma chlan a thel lengem ngn tamen ma ngn tamen se chama ma slamerki de bik de alengneiki nanget. Mamar a rurcha ma chlan cha abes ta drem nacha morka ma chlan cha gualeki ithek ma chule ngo ngu nachi ura chule ngo una a unaes ura chlan a cherathe ma bes ta drem, de ugu su tha na nget ngia drem ia cha de bes ta drem nachama alengneik ma chinga tik ma chlan a melani malengnik nacha a pik da bes tadrem nacha de mamar no kurnacha a tha ma chunga de kama chunga malengeik nacha de chavicha. vtha thick ma lengeik nahca de chung ma thecha thit de chora lengeik nacha dek kunga i tha tik de alengeik nacha ingia dremcha musu cha morka chlan ia ngia tamen aethe chamachaes diva mamar ngu seit duk bes agu suneit nachama museng ma nech ma mechamen na muk ng vek kama thelengem ma morka mudu cha munget de ngusuneit diva chule ngia drem ngo du ngia drem uguma ngia tet se mek kama slamerki nek ka ma chunga chlan melanie du ngia drem nama git. Du chule de ngia drem ngusuneit diva chule deng drem de chule de ngia drem nama git de bes mamar ug necha met pacham gamo guang i chong ma chlan a nave necha vavet de ng drem ma duang ma bes a mer ng et, museng ma bes a mernget de ngtet pacham kama museng ma mernget, ma chlana ve bek kama ma thelengem. Daka sik ka chlana ngtet pachem gama pachemes de bes a merpes, duk ngtet pachem gama chelengem mamernam as uma udondem pacha ng na ma mamer a themaden nget.